די וועג ווויאזוי צו האלטן די אויגן גוט, וויאזוי ס- קעיר צו נעמען איז איינס: גיין צו א דאקטער, א אויגן דאקטער, יעדע יאר צו מאכן זיכער אז אלעס איז גוט. עסן געזונטע עסן וואס איז גוט פאר די אויגן. <hesitation> אנטון זון גלעזער ווען מ'גייט אין די זון און נישט קוקן צו לאנג אויף סקרינס <hesitation> אויב מ'האט לענסעס מאכן זיכער קעיר צו נעמען און אויך וויסן די משפחה היסטאריע פון אויגן.